Ia! Fruit môko zegny, kô fa <hesitation> bebe vitamina A zey, dikan zay zegny magnatsara fôgna leh- leh- vision ozinjare leh- fahitagna zegny e. De <hesitation> matetiky zegny zareo <hesitation> magnana couleur or-orange zey. Ôhtr oe karôty, papay ô avakeo <hesitation> voangy.